Hinz <hesitation> kulwamb <hesitation> ndii limenyah ginyekanah mb <hesitation> mbenlomkivarah cha kenya genyekana limenyah liv <hesitation> vurahi litr <hesitation> iguluu no venelimenyah lilahii kutrah kwa vanduu wamajaglwa mnene winuu mwamii wachaa kivarah niamiah vurahi litagilah limenyah lino litagilah liguluu hirah hiikah hasii niizaa <hesitation> vanduu wanyanyah hasii lizaah mpakah lidukaa mvaduu wav <hesitation> haii wawemm hasii kandii mmmmwo wanyolah kumenyah kulaii wanyolah kuamia kulaii kali naulahh mm mwamii wenu mnene kwiri mwamii wwetu president winyuu hanilimenyah lilihi wamwamia vulai watulizah kutrah iguluu itirah naikah kuikah hasii mmb <hesitation> hasii mnyolah vuzaa limenyah lilai kwii hinz <hesitation> upand <hesitation> wangu ndolaah limenyah lilai niktra nivaitrah higuluu malinduk <hesitation> hasii nivezah lilai na kandii livaa lilai wigombah unyalah wakorah ndii mkivarah wawawakwiri ma president niwalindah nimenyah lilai kutrah iguluu nihiv <hesitation> hueg <hesitation> mfano kwen <hesitation> gwalah umanye unyalah ndakora ndii limenyah hii niltleku kwiri mnduu yakorah hinz <hesitation> nyolekuu mwamii kuu huyuu naunyolah chigirah yanindah vulai yaizaa hasii. Hiv <hesitation> kwiri kuvolah mker <hesitation> navaa hang'oo noo msakuru wanyolah limenyoo lulaii navanah veve wengah mimaah jijij <hesitation> kutrah kuy <hesitation> navakegah mimaah jenejilah no mwana no msakuru no moyai no yakatra hichovaa yazaa kuvugulah mkanah hang'oo hohoo no moyai azah kuvullah mkanah kutrah avunduu ganyolekagah hiv <hesitation> mkere no msakuru mwalindaah vaanah vanooh mlimenyah lirahi waigah mfano gwinyuu no vazia mlifano javoo no heng'oo yavandii wavolah mwana wafulani yalinamenyah lilahii kandii yalindwah vulai navivili vavoo kwii hinz <hesitation> limenyah liang <hesitation> lilokanah ndii mvvli naven <hesitation> nalimenyah lilai hang'oo navuli nalora kwi genyekana nimb <hesitation> mb <hesitation> hang'oo ulolah mduu mnene hang'oo hohoo no v <hesitation> hang'oo hohoo uvenamnene gugwoh namasharitii gogo gavekenah umanyanga vanaa vovoo walind <hesitation> nanivaalondaah mashariti gogo yenyekenaa vaanah vovoo walind <hesitation> nanivaalondaah mashariti ganoh valakorah vulai navazia mzinyumbah jaooo i've msakuru noo mkere mwikarah hang'oo ulorah ndaalindah vanaa vag <hesitation> vulai kalii valagoli mwimboo!! Nawaletamimboo! Navavoolah ta <hesitation> mkere huyu nalindaa vaanah vulai msakuru alindah vaanah vulai. Rimenyah, riavoo hivezah vulai, hulah valagoli ukalah navavoolah ahi lindalah lafulani yalilindalah yalindah, yamalagoo yenyekena vanduu wavalindah lindalah lafulani muzie mtrinze hirah mkarii hang'oo yavooo chigirah walinda vulai ku malagoo kulindaa hang'oo katrah kutrah ingerekah kutrah higuluu gikagazah mpakah iduka mmibomah hangoo nimkere navanah nanimvaanalimenyah vulah mmenyenyah vurahi kali vanaa navatrah navazia hichovaa vazia kuletah yani milavii yani milavi yenyekena yani wakuzia kuvullah vaanah veezagah ne <hesitation> karektah yawoo indaii yani mimaah javoo milaii kwihinz <hesitation> kukorah kwang <hesitation> mimaah javoo nimilai kwihinz <hesitation> kukorah kwang <hesitation> kuloreka ndii noo v <hesitation> namimah milahi ugizaa vanaaa vovoo chigirah wegaa kutrah kumnene waligulu uzie mganisa ulet <hesitation> migachemenji mkivarah mimaah javoo givaza milavi na vanaa vovoo wegizah mimaah rilahi vaezah egizamboo yoyoyo yani mfano guguo ku, amanganah agah nialahi kundondekana na valagoli malahi kugizaa vanaa vetuu angooo vanyol <hesitation> limenya livoo vulai.